Unë kam qejf me nda kohën edhe për familjen edhe për shoqni. Me familje kur kaloj kohë ndihna e përmbushun emocionalisht, sepse ata janë njerz që i du edhe m'njohin mirë edhe kujdesen për mu edhe une për ta. Kurse edhe me shoqni kur dal edhe knaqna shumë se osht argtim edhe ka avantura t'ndryshme edhe forcojmë lidhjet shoqnore që i kemi.